एबे एखाने हमार घरवमा कतेक जना मन्से कहबाही जौत । हमार घरवमा एखान हमरा जम्मा पाच जना मन्से बणहु । अ ओकरहुमा मोर दाओ मोर बाबा मुइ मोर भएवा । हसे मोर भएवका जनियावा हसे उ मोर भएवका एगुणा झिन्के बेटी बणइ । एबे छौ जना पुग्लाहु देउन्कही पाछ जनाता हैने छौ जना भेलहु । एबे मोर बाबाक उमेर कहबाही जौत कतेक बरस भेलिय कहबाही जौत मोर बाबा पचपन्न छपन्न बर्शक भेलिय । हसे ओकरमा एबे मोर दाओ एबे पचास बर्शक हखबिय किहा । हसे मुइ एबे तिस बर्शक भेलही मोर भएवा एबे देउकही उहे अठाइश बर्शक भेलिय । हसे एबे मोर भएवक जनियावा एबे देउकही उहे पचिस बर्शक हखबिय किहा । हसे ओकर बेटिय चै देउन्कही एबे कतेक उहे अ दुइ बर्शक मतुरे बणिय ।